اه بالنسبة روتيني اه أنا اه في العادة يعني كينوض الصبح وبعدين اه نمشي لعملي ونقعد، يعني نشتغل اه نرجع للبيت اه الساعة حوالي العاشرة في الليل، وبعدين اه نرقد اه في حدود يعني الساعة اطنعش بالليل و هادا هو روتيني.